Nni lu tempu lìberu a mia mi piaci passiari nni la campagna e jiri taliannu armali sarvaggi. Chissa è na cosa rilassanti pi mia e a lu stissu tempu fazzu attività fìsica. Sparti a chissu, quannu è tempu di funci, spàraci o babbaluci, manu manu ca vaju caminannu, vaju cugghiennu, e a la fini di la passiata sugnu cu tanti cosi boni di manciari. Nni li jurnati friddi e quannu chiovi, nun mi piaci nèsciri e allura leggiu un libru.